Ny fomba fiasan'ny milina fanasana lovia izany an: dia toy ny vata anakiray mitovy amin'ny vata lehibe anakiray izy an dia misy <hesitation> efitra maramaro ao an, dia atsofoka ao fotsiny ny lovia dia de hidina ilay milina dia alefa dia misy rano ranontsavony manasa ana'azy ao anatiny ao an, dia rehefa vita izay an dia m- madio ny lovia rehefa mivoaka avy ao.